Angngura na ki kaddoro, anjama ka nakke mami inni anak terakhir na battu ri bapakku, <hesitation> rua a sianak bahine, <hesitation> kakangku anjama to i tapi maingmi bunting, <hesitation> nakke punna talia to nakke anjama na ngura ma a, na nakke injo bapakku maing baji i bunting <hesitation> riek anak tiri na <hesitation> iyanjo na na pakbojang doik, jadi nakke kodong apamo la ku pake ammali <hesitation> baju tu mae <hesitation> bakrak, punna talia to nakke anjama, na ngura ma a, <hesitation> akkullia a sihali, <hesitation> nakke tokmo pole anjama sihali tapi punna tala anjama a, <hesitation> nangura mi, ka injo anua bahinea pasti intu na malli bakrak, akrak to intu kodong ammali baju, malli bohong na malli to intu bokbo, na punna angere-ngerai tarrusu, ou apa injo na utte, tapi nakke, punna tala anjama todo a, nu pakrisi kusakring kalengku mantang ri balla, nu harus anjama, <hesitation> sekre anungku sek <hesitation> sekre nakke pappasangku ri kakangku, <hesitation> jaki mo gassing larang-larangi a anjama, ka iya anjama tokji, jari nakke arak to a anjama, injo ku sakring <hesitation> anungku <hesitation> kakangku nu-nu ngura to injo pole bela Ku kua nakke angura anjama <hesitation> pertama, supaya injo bapakku injo anre mo na sessa na biaya i a kulliang ku, nakke tokmo, <hesitation> ke rua, <hesitation> iya tokmo injo, anre mo intu ku ngera pammali bakra, nakke tokmo injo malli bakra, <hesitation> pamalli cilla, <hesitation> katallu na malli tokki intu baju, arak tokki intu kodong akbaju gammara, ka kodi to intu punna iya tala anyambei ki baju <hesitation> ka appa injo, <hesitation> supaya riek to injo pengalamanga ka sallo intu na anjama ki, nappa kinjo tok jaki naung, jadi riek to injo manfaat na sebelung riek ijaza iya, <hesitation> tappa injo pole, punna lampaki anjama, <hesitation> biasa intu pole kunjo ki <hesitation> sitte rung jodoa, apalagi punna riek i mae kunjo mae nu nakua isse taua pedekateang a we tala semanga' ki injo lampa anjama.